Ndikkina mi mi siga innde am jei aran jei mimari jotta ngam indde man innde manga on masin nden mi don nana beldum innde man masin nden komoi andi am be innde mai amma tomivi mi canjam innde man dum sungulla feere on manga nden mi anda inde toi ma mi indata hoore am ngam mi tokkan midon canja innde dereji am fu ayi do sungullah feere on manga